Haade fukonimi budi dugo binaf terape gas, ngam kwadi gas dogo, budi ia ugo, nenden dum defan tengirim halawlaw, ammai hiite elektrik ko boh reshaw non non jenaf tera kalanzerro kanjuro ia wata, nenden to hiite osini defan dem hadari.